Ani ènì màa lèe ówo nyo ámi ɛnɛ́ maa, ùŋle wèe yìi ù náa nɔ ɛnɛ́ ni <hesitation> ì fía elí tò zóɖi éyi éè fíà zóɖiì. ówo lɔ plémú maa ùŋle wèe náfíà zóɖìi. yá Ájafá ɖìigbo kò. ani ígbɔké ɔmi zi ámi ɛnɛ́ ùŋò màaké bu nɔ ni ɔmi héè ínè he ùŋò màaké jɔ̀ɔmi náka úni ɔmi fè ɖèe he ígbɔké níì bɔ̀nɛ̀bi bu yifá ányi èjìjì iɖosó, únyrà <hesitation> ɔnɔ gúgú wèe wèe kɔ bìà bu nɔ̀mi úni sú lóó kɔɔ̀m zi sú lóó. ɛ̀ni bù soɖo ìzèfo bù soɖo. ɔmi bì kpémú ɔmi bì. íné zì úni ɔmi kɛ̀ úni ɔmi kɛ̀ fè he ɛnɛ̀ ɔmi mà búbì so màa ɔmi ènì àámi èle màa ówo zo maa, ùŋle wèe zàyì ú náa nɔ ni éyi àlɔ éè fía énàani zoɖíì ùŋle wèe na fía énàani zóɖiì nìlɔ ɖíni ɔku màa ɔmi zi ámi ì fía elíɔmi zóɖi màa ù no ámɔ̀gbèlèe kpíí <hesitation> í nà fíà átàfíà àá banìimi iku ɖàá bumì yá ɔku ma ɔmi he nyo ɛnɛ́lɔ síã àámi. níì bɔnɛ́bí ni ɔmi ítè heàni ɔmi ítè heà iɖosò ìgbè wèe, iɖosò ìgbè wèe. kɔ bu nɔni kɔ bu pómi ya sú lóó kɔ bú banìi ya sú lóó, ɔmi ká àá bi kpémú ìí bi íné zizìì. ígbɔ ɔmi kɛ̀ fà nàányi awu àmà búbì so maa ù kɔkɔ, búbí bù ɖa fíɔlɛ gàké bìà bé fe ífeanì ɔmi ì ífeanì ìnɛ̀ lèe kúɖáá ɔmi fà ni ùzànì àtu èsi ni ù nàá bi éfeeblɛ̀ɛ ù nà zé fe kɔ bú koà yàaa úni úbi mì àjɛ̀ɔmi úni. <hesitation> a ùɖì ni ì fi úni ɔmi nɔ ni ú ɖi ì fía elí maa màa bu ɖàa nɔ ni ɔmi ítè hea ni ɔmi ítè hea maa kaɖi ìti fò podù mòmàa bu ɖàa nɔ ni ɔmi ítè heà ɔ̀mì nì bìà tu bàni tu màtà li íɖi kpá ɔ̀mì nì bìà bu wùlì íɖigbo úni ɔmi gegle ílɔ̀ lèe kpá ɔmi ì nèe heà maa káèè ɔkúná nyia màawu ùú jɔ bàá nànyi gàké tè, kása tè níì bɔ̀nɛ̀bi bá kɔ úɖi fífífífíì ni lɔ̀ ku sú ɔmi ne áànìbɔ̀nɛ̀, áwá ni mloòbi yàaa. úni ámì bàlɛ́ bá banìi ùŋonì úni úni ɖi ílɔ̀ lèe ò mòó bu ìgbè wèe ni ù ɖi ni ìfía elí maa í wé fè awu ɔmi ù ɖi ni ì fía ɛɖi í wéè fè ì nàá, ìnàá fe káà úni ígb ówo tàfía elí sú ùŋle wèe zàyi ènì èle ú náa nɔ ni éyi alɔ ée fìía énàani zóɖiì.